كنت هاخد صحابي إيمان و إسراء وكنت هاخد ماما واخويا الصغير واختي الكبيرة لأن مقدرش استغنى عنهم، اخويا الصغير انا اكبر منه ب حداشر سنة ويعتبر عامل زي ابني كده مقدرش ان أنا ابعد عنه وماما بحبها وبحب احكيلها اسراري فا مش هقدر ان انا استغنى عنها واختي الكبيرة برضه بحبها.